Llambat funksionojnë duke kaluar rrymë elektrike përmes një fije tungsteni. Kjo fije nxehet deri në shkëlqim, duke emetuar dritë. Mbulimi prej xhami rreth fijes pengon oksigjenin të hyjë dhe të djegë fijet.